Ba Norveziyɛn na a ninɛ ba bɛrɛ we boɲa mi shari'ara ma tete <hesitation> ba'a ninɛ ba'a sɛnple ba'a sɛnple bwesi ma a nunɛ we ɲu hire oro si'erɛti yamu ba yiro mi bɛ ɲu si'ɛrɛti he zama mi ba curulu we boɲa mu beraso